Sasa lsa mborangandi shiokunia omala onyola abando balekhe shwkulia bidamanu sanaishiokolia kenyanya otekhe shiokuria kilahi kho omundu nalia abe bulahi nali omundu nalia akomere anyole tzingufu nagenda omanya omwana wa omundu ula aletezaa lakini kula na abandu balikhaa shiokulia kidamanu onyola adekha shiakholia ne aegusi dawe, adaka shukria na akunechi dabe adiki chiokulia chindi chia khumenya kabisa kihondi chemikhananga khandi khalia dawe adeke alie khandiroli omundu undi abukuye shiokuria abukure amguta omanyinyi odeke abeke mushiokuria abandu nibalia ozindo zibalume nali omundu undi adeke tziokulia tze budamana samanye kudeka dabe ama adeke shiokuria shilikushia dabe shiokuria khuli shiene tho ndio ni shili shidamanu munda yo mundu mundu bulahi dabe nomba ahula bulahi dabe kali moolekhe wagutzia musibtol onyole, kali wagulwala indio ikorumaa ma isinza embona mbu noteka. Hurahi odeke shiokuria chio oetibia amayuta amanyinji dabi odike siokuria kio abandu obikure shifiria oeyes dabi obukula sifuria kali ekichafu oedke shikuria oetsa abandu obuoni hibwa sibuli bulahi khubandu tawe.